Baju ata ya biasa pake dakun du esema danong ai aku esema kaeng one asrama kaeng one asrama biasa baju ata biasa pake daku baju kaus warna miteng agu apa agu deko lejing ai hitu biasan dami eme ngoo mulai jam mulai jam mulai jam blajar ga biiasan pake baju kaus kat kaku agu a lejing hitu du esema eme ngoo ga ngo pesiar ko ngo lako lako bana aku biasa pake biasa pake baju kemeja hitu eme ngoo ngo lako agu ise bapa agu isem mama ngoo ngo pesiar poli ho ga selama kulia hoo one pisa aku biasa pake. Ai selama kulia ho ngo a ngo kampus biasan aku ga pake baju kemeja deko jins sepatu ai harus rapi pake kemeja eme one kos ga biasan kat ai one kos ga pake deko pendek baju kaus daster ttapi eme ngoo bo ga keluar one mai kos hia pake deko lewe jins agu a baju kaus eme ngoo hanya ngo one teman pake baju kaus kat eme ngoo manga pertemuan one mai kampus one mai organisasi pake sot a hitu bo kemeja pake kemeja hitu eme ngoo kegitan hitu kegiatan penting atau <hesitation> toe kegitan manga acara bersama ko acara laif laif musik poli hitu ga Iasan kole aku eme ngo manga acara adat one mbaru acara masuk minta ko avcara ya biasan ami pake baju pake baju brokat warna puti hitu eme ngo manga acara apa acara acara adat one mabru eme ngoo ga biasan pake baju gaun baju gaun aku biasan ga pake baju warna warna bakok poli hitu ga aku kole donden eme ngoo ngo one mbaru de teman eme manga ata ulanng tahun ko manga eme mang ata ulang tahun ko manga ya acara bana aku kole donde pake baju warna hitam agu jeket hitam eme ngoo manga acara one mbaru de teman hitu ai aku kole donde eme ngoo agu aku kole donde eme ngoo ngo one mbaru de opa one lempe. Hitu keta kin bo donde pake baju kaus eme ngo hanya ya eme ngo nanang ngo lejong ket one <hesitation> mbaru de opa eme ngoo kali ga acara ya acara penting one mbaru de opa ga eme neho acara ya acara teing hang itu po sot ngo ya pake baju ata rapi koe poli hitu ga eme ngoo kole agu donde kole emeng ngoo manga acara penting masuk minta ko teing hang teing hang <hesitation> teing hang akir taung biasa donde kole ami a pake towe songke agu <hesitation> baju warna bakok.